Karazagna lasi o, misy le lasi ampiasaigna amina olo-mandrafitra regny. Misy ndraiky lasi le maventy igny, fanapahagna kakazo agnaty ala. Dia vake misy le <hesitation> anapahagna bois rond regny lay tagnan'olo ahilahila raika fa ila raika va ila igny fa tsy haiko agnaran'igny.